آخر مرة زورنا بلازا مزياة عاللخر في ولاية بنزرت اسمها محمية اشكل، وهي بلازا محمية فيها بحيرة كبيرة وفيها برشا أنواع متاع طيور اه وچبل تنچم تطلع فيه دروچ في ثمان فوق حمام، اه بلازا مزيانة عاللخر تنچم تستمتع فيها وتعدي فيها نهار مزيان عاللخر.